Pëëbik aka uleemp de, pëëbik káampicëna pun. Pëënjeej irimi iyi ñaan cí káadikëtir uko, irimi iyi mëëŋal pëëlenţ iñaan këënjeej pëëbik këëtíbárël kafëlalu. Pëëbik pin këëtíbëná pun.